जु गोलियां छन दवाइयां छन तैं थै खये तै लोग जु अपणु बिमार हुयां छन जन पुराणु जमाना म अगर कै थैं बुखार होएगीन त लोग क्या करद छ झाड करद न तै थैं लेकिन अब क्या होएगी अब दवाइयां एैगे जै म क्या होएगी कि जु बुखार कु इफक्ट छ या जु नुकसान छ सु कल करेली।